Më përqen më shumë të pi kafeun, ë si un ritu çë na kemi, flas pë l’Italia, cioè ngë ë vetëm ghusti çë më përqen shumë, ngë ë vetëm fuqia çë të jep, ma edhe si një mument te ku ti je flet me tij stesu, je… propria je rron një mument spirituali, ngë ë vetëm la caffeina, comunqui më përqen më shumë kafeu.